Ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana tonga lafatra amiko an <hesitation> rehefa mbola velon’aina fotsiny ny <hesitation> olona rehetra akaiky ahy rehetra: ny fianakaviana, ny namana. Rehefa velon’aina fotsiny izy fa tsy voatery hoe n- tonga niara nifety amiko an’ilay <hesitation> ilay fivere- fitsingerenan’ny taona nahaterahako akory.